Raha ny fijery amin'ny maha-olombelogna izy a, dia tsy tokony hohanigna alonga ny biby na hoe ny hena e. Azony izy io manko mba olo- mba <hesitation> managna aigna mety mandeha rà ôtrantsika olombelogna mi koa ka sady tsy- sady maharegny marary. Kanefa moa araka ny Andriamanitra nanome baiko antsika hoe manjakà amin'ny zavaboary rehetra dia tsy maintsy atao hoe ara-dalana mi zany fagnantsovana anazy satria efa nomen'Andriamanitra tsodrano hohanintsika izy io.